Noi no inde maa ammm aɗo nana ɓelɗum mmmm fottenɗe en wari haɗɗoo ha pati ɗona ammm ɓe moi awari ɓo noi awaɗi a anɗiii mo hauti pati ɗo